Karazana kiraro zao misy an-dehilaly de misy gn'ena viavy: a moccassin a, bateau, de tennis, de karazanena viavy ndreka an misy talon aiguille, misy escarpin, misy compensé, misy freza fermé, misy scoubidou, misy aigle d'or.